...mi pari un pocu chiù sdisangatu eppuru iu ti canuscivi un bravu picciottu. Chi ti successi? Ti livaru lu vermi tagghiarinu? Cerca di turnari chiddu ca eri, gentili cu tutti, granni e nichi, travagghituri chi nun c'era lu precisu. Stu mumentu sdilliniatu addrizzalu pirchì sulu cu la to volontà lu poi addrizzari.